Mihina tsakitsaky masira tiako satria mihina ny raha masira zany azokazognaiko noho ny mihina raha mamy da zay itiavako mihina mihina raha masira